Wanyama waishio mwena ezio, kuna majuha, kunamh viboko pia vaingia mwemazi kuna makenghe kunaa mmh! enyi mawazo ena moyo. Aah! kuna makhenge, kunaam ma- ma- maam magegelekaa haya, wethio udo kuna huyo mmmh! mamba wosio huya mamba waghonatia.